Zeru, Centu, Ducentu, Tricentu, Quattrucentu, Cincucentu, Secentu, Setticentu, Ottuncentu, Novicentu, Milli, Milli e centu, Milli e ducentu, Milli e tricentu, Milli e quattrucentu, Milli e cincucentu, Milli e secentu, Milli e setticentu, Milli e ottucentu, Milli e novicentu, Dumila, Dumila e centu, Dumila e ducentu…